Igny ndraiky zany tuyau igny ndraiky zany mazava hoazy hoe <noise> tsy voatery ho olo raiky avao zany hampiasa rano fa maneran'ny zao tontolo zao ataontsika hoe hoe am'faritsy quartier zao misy tokony mila paompy. De iny zany tuyau iny amin'ny alalan'igny mizara gny rano mba hiparitaky mba samby hahazo zany e mba tsy hisian'ny hoe: aah! Misy problème zahay aty tsy mana rano de mandeha am'ranonay avao mangalaky rano de zay zany fomba fiasan'ny tuyau mizara rano par quartier sy par faritsy.